Tsy haiko ilay smoothie an. Avake koa tsy haiko koa hoe karakory mikarakara ananjy, moa le raha moa zagny tsy haiko, dia tsy hitako hoe inona raha volagnina mahasika an'izay.